Juu xapo cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ juunaꞌ na quinda̱a̱ꞌna, quitꞌmaaⁿna ꞌnaⁿ, quitꞌmaaⁿna liaa, chaꞌ na ljoꞌ ljuꞌti nntsꞌaanaꞌ liaa ꞌnaaⁿna joꞌ na quiwilꞌueeꞌndyena xapo, mati niom xapo na cachi ndoꞌ niom xapo na ticachi cwentaaꞌ na quitꞌmaaⁿ nnꞌaⁿ nnda̱a̱na oo quitꞌmaaⁿna chaꞌxjeⁿ na nnda̱a̱ꞌna macaⁿnaꞌ na waa xapo na nnda̱a̱ꞌna ñequio nqueⁿna ndoꞌ waa xapo na nnda̱a̱ꞌna ntjaaⁿna ee joꞌ chii tsꞌiaaⁿꞌ na luaaꞌ yati nncꞌomna.